पौधो को दर्द का अहसास होत है कि नहीं यो यी बात पे निर्भर करत है। कि हम दर्द खें कैसे परिभाषित करत है। विज्ञानिक दृष्टिकोण से समझो जाये दर्द जौन होत है। आम तौर पर एक जीव के तांत्रिक तंत्र के माध्यम से होत है। जब चोट या छाती को अनुभव करत है यह भावना जानवारो और इंसानो में तांत्रिका तंत्र के कारण होत है। पौधो में तांत्रिक तंत्र नहीं होता इसलिए बे उसी तरह दर्द महसूस नहीं करत। जैसे कि इंसान और जानवर करत है। हालांकि पौधो में दर्द की वजह सिंगलिंग सिस्टम और रक्षा तंत्र होता है। जो उन्हें हानि या तनाव के प्रति प्रतिक्रिया करने में मदद करत है उन्हें भी अहसास हो सकत। है जब पौधो को कोई चोट जैसे कटाई। कीट या का हमला होती है तो रासायनिक योगिक जैसे जैस्मोनिटिक सैली लिक्विड एसिड छोड़त है। ये रासायन आस पास के हिस्सों और अन्य पौधो को संभावित खतरे के बारे में चेतावनी दे देता है। पौधो में विद्युत संकेतों इलेक्ट्रिक सिग्नल का उपयोग। करने में अपनी कोशिकाये की जानकारी सम्प्रेषित कर सकत है। यह संकेत उन्हें उनकी हानि को पता लगाने और उससे बचाव करने में रणनीति बनाने में मदद करत है। और उन्हें दर्द का अहसास हो सकत है पहले से वे भांप सकत है अगर दर्द हो रहो हो तो।